म्येरा घौरा मां कुल मिलै ते पांच ल्वो छिन। म्येरा बाबा छिन, म्येरि ब्वे चि, म्येरि ब्वारि चि, म्येरि ब्येटि चि, अर मैं छूं। अर म्येरा पिताजी छिन ज्वो बाबा छिन तूंकि उमर व्होलि करीब करीब तिहत्तर साल। म्येरि ब्वे कि उमर चि लगभग लगभग छासठ साल, म्येरि उमर चि अणतीस साल, म्येरि ब्वारि उमर भी अणतीस साल चि अर म्येरि ब्येटि उमर चि आठ साल।